sæl og verið velkomin í

í kvöld höldum við áfram að fjalla um Landsréttarmálið svokallaða og afsögn Sigríðar Andersen

í krakka

ég heiti Sævar og nú verða sagðar í gær fjölluðum við um svokallað Landsréttarmál og afsögn Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra við ætlum að halda áfram að útskýra málið eftir að skipun fimmtán dómara í Landsrétt var samþykkt á

Alþingi var Sigríður Andersen gagnrýnd fyrir að hafa valið fjóra sem voru ekki meðal fimmtán hæfustu sem sóttu um sumir sögðu að hún hefði brotið lög og vísuðu málinu til Hæstaréttar Hæstiréttur komst að því að engin lög hefðu verið brotin mannréttindadómstóll Evrópu komst hins vegar að þeirri niðurstöðu í síðustu viku að það hafi verið ólöglega skipað í Landsrétt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

einhverjir sögðu að Sigríður Andersen ætti að hætta sem dómsmálaráðherra vegna niðurstöðu Mannréttindadómstólsins hún gerði það og þá þurfti að finna einhvern annan í staðinn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var fengin til þess hún var fyrir ráðherra ferðamála iðnaðar og nýsköpunar og mun sinna báðum ráðuneytum þá er komið að krakka þar sem við ætlum að kynna okkur tekur nú við ég heiti Soffía Rún og ég er tíu ára og þetta er uppáhaldsbókin mín hún er um Matthildi fimm ára og foreldrar hennar taka ekki mikið mark á henni og henni finnst það leiðinlegt en þau skilja hana alltaf eftir heima af því að mamma hennar fer í bingó á hverjum degi pabbi hennar selur bíla sem hann má ekki og bróðir hennar fer í skólann og svo kemst hún að því að hún getur farið á bókasafnið að lesa bækur svo kennir hún sjálfri sér þangað til hún fer í skóla og þá byrja skrítnir hlutir að gerast af hverju er þetta uppáhaldsbókin þín mér finnst hún þægileg og hún kennir manni alls konar og hún er svo fyndin og einhvern veginn mér fannst ég lesa hana á smá tíma ertu búin að lesa hana oft já ég er alveg búin að lesa hana nokkrum sinnum

skemmtilegasta persónan í bókinni Matthildur sjálf mér finnst mamman í tilefni af alþjóðadegi skóga sem er núna á fimmtudaginn ætlum við að læra örlítið um skógrækt í þessari viku og byrjum á að læra um heilsu skógarins krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík tóku þátt í fræðandi verkefnum tengdum skógrækt á Íslandi Ártúnsskóli hefur frá árinu tvö þúsund og fjögur notað sinn í skólastarfi með margvíslegum hætti krakkarnir fræðast um heilsu trjánna læra um

þau hafa líka séð um að saga greinar af og fjarlægja tré sem ekki fá pláss til að vaxa við komumst að

meira pláss og þannig fyrir nýjar já skógurinn býr örugglega til meira súrefni ef hann er góður og ver sig betur gegn skordýrum og sveppasýkingum og fleiru hægt er að kynna sér skógrækt á Íslandi nánar á punktur is löng röð myndaðist þegar nýr skemmtigarður var opnaður rétt hjá Tókýó í Japan sem tileinkaður er Múmíndal þetta er fyrsti

utan upprunalands

þar er meðal annars hægt að sjá leiksýningar með